Iin yó ta ta kixan'nri chón ta ho o on. chinoiti no ho o on. ñó ta kuchonri titón, kkuchonnri titón yó casi ngua kuchonri us gas, kuchonnri titón tajan tá ho o on. tan'nri titón ta nrita konoti nri kuditi ta to xani kudoti tadanguan ho o on. kada kadanriti anriguan koninri koti na kuchinri ha ke ho o on. ti tiyá a tiyá onni konruta a tiyá kuii oruita ha ho o on. tiyá koa onruta ña jan ta ke chiko yá'a ta kea anria anria xatan ininri yá'a tiyá tiyá kuii a tiyá koa ha ho o on. inga modo do dian kua ho o on. chón jan.